Tëtäguasu Vietnan pe jokope jaeramiñovi oime yeye mboronboete ome yave tamaraeme oyoipe reta jae reta oyopopi tata jokogui opoko ome reta oyoupe jokuae oipota jei reta oporonbuete oiba jaema jokogui oiketa joo ´pe yave ueki ijapatu omboireta voi ueya ököpe jaeramiñovi oipotaru´pi oikeape restauramte maemerenda reta rupi jokogui karuarenda rupi ani tupao pe oike oi reta yave jaeramiñovi jokuae ojo yave tupao pe okata reta jae reta opaetei oñoma reta iyiva jare ojo ovae itimaja pe mbaeti jae reta ueki bate iyeigui eh ia maratu oiko reta yave jaeramiñovi jae reta oiporu yabe ikiren kia ueki yave oiporutako jokuae iya pe oñono reta iye palillo jei reta supe bae jaeko kuae oñono reta omonoma sugui reta jokope bae jaeramiñovi tanta jae reta oyombuete vi ara jaipe jokua ara oñovaetayae jaereta oitako jokope.